अपना निमाड में ये वाध्ययंत्र बहुत तरका रहे हैं। उका में सबसे प्रतम धोल आवज, धोलक आवज, जहांजर आवज, कर्ताल आवज, गिटार आवज। फिर है तो और भी कई तरका असा यंतर थे। जेकासे लोग असन रत्य करें, जेको कोई जवाब नी रही थो हैं। जहांजर भी रहें, जहांजर, कर्ताल, ये सब थे। और अरू भी कई तरका रज मतलब, जेकासे नाचना कालिये व्यक्ति का वजाव। तो पाय असा उठा, जेको कोई जवाब नी रही थो हैं।